Ínohe ihameza, énoo ekaĥa: ee- ee- yatuon nazaa, yaśimba nazaa, yaxorõ nazaa, númuɭeġu émundu muṗe ezaa. Nadoehãhãmeza níinoo moźiɭie źiśimba naġazualeyo źíminźe tiri mena yaśimba ahaŋeza ni énoo. Ohaŋetiilĩ ni ínoo eimekaĥa. Yaxorõ máimiġaree, ómunazii nádu nalonetiam, mañalonetiam kulialemuṗe názoleḃuono mata náxuume. Egieno, atuapiḃedoem: oiniametelaźe. Nemã níĥuo nemãġaruna. Ézo amooġo eñaḃanemã niġafiaġaɭo amooġo alezĩlõ. Músie źiɭoġa oiniatu ápiaḃedoṗ: ametelaźeom. Egieno éxumus. Moiniġaɭo egigieno eimi egieno eŋimi, élanemuliniĥuo, káruna néleḃumulingen mata eñatia níĥuo numuiniġamete. Káruna eḃatonefiromi, kákiniġaṗulẽero. Toeñafiro oɭum kiġamete nífiĥuo.